أكيد إيوه التعليم مهم جدا للمجتمع، أول شي إنه يطور مهاراتنا، إذا التعليم ساعد الأفراد، إنهم يكتسبوا مهارات معينة أو معرفة لازمة، فبالتالي المجتمع يكون فعال أكثر، ممكن كمان إذا إحنا عندنا معرفة لازمة، فبالتالي نجدر نحسن يا أخي الاتصال حجنا، يعني كل مكان التعليم كويس، كل ما زاد الإقتصاد حج هذه الدولة بشكل أسرع وأكبر.